والله ألف سنة عبر الزمن لو كنت موجودة! بيكون فيه علماء وفيه فلاسفة وبيكون فيه خلفاء راشدين وأكيد لاشك فيه إن بكون موجودة عندهم. بحاول أتعلم الأشياء إلي مو موجودة حاليا، وأكتسب علمهم ومهاراتهم وأكتبها أو مثل ما يقولون أأرخها لأن حرام والله في كثير من علمهم ضاع او اختفى أو إنمسح كليا من التاريخ أو من سجلات التاريخ.